<hesitation> Elephant edy ai biby tegna geda zio ndraiky kôa nandraha zare mandeha miaraka regny zany tegna mampihetsi-po malôha <hesitation> tsy de tia misaraka zany tia mifagnampy e, i zareo koa miaraka tonga de miaraka le maro boe fa tsy tia misarasaraka.